Yaꞌduun xúwí dí na̱núwíínxo̱ꞌ ná xuajñaxo̱ꞌ ge̱jyoꞌ, ñajuun yaꞌduun xúwí dí, ste̱e̱, na̱gu̱ma duun xndú maxa, rúꞌkho juun na̱gi̱ꞌda̱a dí na̱gu̱ma yaꞌduun xúwí, xkuaꞌnii na̱gíꞌdoo áxo̱, rúꞌkho̱ ñajuun dí phú ndasko̱ꞌ dí naphóxo̱ꞌ kháanꞌxo̱ꞌ ge̱jyoꞌ. Xí nda̱a̱ rúꞌkho̱, nn, na̱gu̱ma yaꞌduun xúwí, ste̱e̱, duun xndú dí nejndoo, rúꞌkho̱ ñajuun, e̱ste̱e̱, tiempo de najúwa̱ꞌ a̱ña, a̱ꞌkho̱ na̱to̱ꞌo̱o̱ <noise> duun rúꞌkho̱ na̱nda̱wo̱o̱ꞌ. Nagu̱unꞌ tsí a̱ña kho̱ inuu i̱fi̱í, a̱ꞌkho̱ ñajuun na̱gu̱ma yaꞌduun xúwiúún a̱ya ga̱jma̱á duun xndú dí nejndoo kho̱, dí phú ndasko̱ꞌ mangaa naphóxo̱ꞌ. Mí na̱núwíin duun xndú dí duun dí mbijwa̱ꞌ smídú, nn, rúꞌkho̱ mangaa na̱gu̱ma yaꞌduun xúwiúu ga̱jma̱á, e̱ste̱e̱, ra̱mbo̱ maña̱ꞌ. Xí nda̱a̱ ra̱mbo̱ maña̱ꞌ, ma̱ge̱ꞌdoo ne̱ ra̱mbo̱ maxa, rúꞌkho̱ na̱gu̱ma yaꞌduun xúwiúu rí naphóxo̱ꞌ. Mí ríga̱ mangaa na̱gu̱ma yaꞌduun xúwiúu khaa duun, duun maña̱ꞌ <noise> dí mba̱ꞌwo̱ paska, rúꞌkho̱ naꞌgo̱ inuu ifi̱í, naꞌgo̱ꞌ duun naꞌgo̱ꞌ, naꞌga̱ ra̱mbo̱, o si no me̱e̱-e̱ste̱e̱, me̱go̱ ra̱mbo̱ maxa ná inuu xa̱mbo̱ꞌ, rúꞌkho̱ ma̱gu̱ma yaꞌduun xúwiúu ga̱jma̱á duun maña̱ꞌ dí mba̱ꞌwo̱ kho̱ naphóxo̱ꞌ o aña mbo̱ꞌ, mi̱gu̱un a̱ña, ma̱gu̱ma yaꞌduun xúwiúu ga̱jma̱á dí duun dí mba̱ꞌwoꞌ dí paska kho̱. Rúꞌkho̱ yaꞌduun xúwí dí no̱núwíinxo̱ꞌ kháanꞌxo̱ꞌ naphóxo̱ꞌ ná xuajñaxo̱ꞌ ge̱jyoꞌ. O ra̱mbo̱ xki̱ka̱ mbo̱ꞌ, riga̱ ra̱mbo̱ xki̱ka̱ tiempo dí tiempo cosecha dí ruꞌwa, a̱ꞌkho̱ naríga̱ ra̱mbo̱ xki̱ka̱, rúꞌkho̱ na̱gu̱ma yaꞌduun xúwiúu ga̱jma̱á duun xndú dí nejndoo jú duun maxa, duun xndú dí maxa, ma̱gu̱ma yaꞌduun xúwiúu ga̱jma̱á dí ra̱mbo̱ xki̱ka̱. Mí ríga̱ ra̱mbo̱, e̱ste̱e̱, tsí-ra̱mbo̱ xtá, rí ríga̱ xaná mangaa, rúꞌkhue̱n na̱gíꞌda̱a rúꞌkhue̱n na̱gu̱ma yaꞌduun xúwiúu. E̱ndo̱ó xí nda̱a̱ rúꞌkho̱, puro má duun, me̱go̱ꞌ duun ñúꞌún ga̱jma̱á áxo̱ ma̱gu̱ma yaꞌduun xúwiúu naphopxo̱ꞌ. Kuaꞌnii yaꞌduun xúwí dí ríga̱ dí nonúwíinxo̱ꞌ kháanxo̱ꞌ ge̱jyoꞌ.